Uhm tsy de haiko loatsy aloha hoe iza gny biby tena maimbo fa ah gn'amboa zao gny tena hitako zao membo no vo tsy misasa no vo tsy madio aloha.